سبزیجات یا سابه معمولاً کیدلی سي ا څې مونګه ا تقریب هغه د لسو نه تر شلو ورځو پورې په وساتو تر څو هغه د خوړلو وړ وي او خراب نسي.